Nyy anjara asan'ny fihetseham-po zany laha amin'ny hoe fanapahan-kevitry azon'ny saina ekena, de tokony manaraky zay eken'ny saina zany izy satria ny fo <hesitation> fo no f- n- ny saina zany no mibaiko ny fo fa tsy ny fo no mibaiko ny saina, noho izany fo zany tsindriana ihany izy, tindria avao zany fo laha ohatsy ka misy raha tsy tsy ekeny nefa eken'ny saina.